Udedite ma. udedite tidui isama goreng iyanu. isama iya gauna utanu riaya isama jaga maskaring ianu laaka sementara parihuma tiduing pariu sama ukukus ala mama stenga kilo naama mamai kisu akami kalu kiluidua mamsia heetue ha kalu kile tidu ma umumee mam nanahemusia heelaye jaji parima musi tiduma pei mama au lede auwo au tana pariu koi dikeduke au suko alala aka parihuma ei parihuma macam. macam parihu. parihu ma rerupai dua rupai tidu madumama pariu koi duma soko ala ada cupai dua anaa ada yang cupai yati naa parihuma ada yang parihu kilo naa ada yang kei kiloi dua naa <noise> ada yang pariu kiloi. kiloi yati kiyana lai kiloi dima maparihuma jaji pariu mama pea lakom eure. eure mam ledite au redite udedite mai hidina koide, koide goreng ianu rieina sadang mam una utanu irie ina ida te ma ami una utanu siau sia heetuke duke ima uadite ma <hesitation>